ווי אזוי א סטעיפלער ארבעט, מען- ווען מ'עפנט אויף די אינעווייניג לייגט מען אריין אזאלכע שטיקלעך וואס זעהן אויס אזוי ווי א באקס, ס'האט א- א ס'האט אזוי ווי צוויי פיס און ווען מ'סטעיפלט שטופט מען אראפ די שטיקל פון אויבן און ס'מאכט אז די צוויי פיס זאלן אזוי ווי אריינגראבן אין די פעיפער און ס'בייגט זיך צוזאם אזוי האלט זיך עס.